هي طبعا بعرف اركب الدراجة لانه ابي من وانا صغير علمني كيف اركب الدراجة يعني ما بفتكر انه انا خدت كتير وجت لبين تعلمت اني اركب الدراجة بفتكر شي ثلاث تيام شي خمس تيام وصرت ما اوجع عنها خالص يعني بئيت راكب دراجات محترف في وجت كتير كتير جصير يعني.